ס'איז דא אלע ערליי זעגן. ס'איז דא גרעסער זעג, וואס דאס איז א געמאכט פאר האלץ צו שניידן, ס'איז דא קלענערע צו שניידן דינע העלצלעך. נאכדעם איז דא געמאכט פאר, איז דא זעגן פאר פלאסטיק, אדער ש'- גאר שטארקע עלעקטריק זעג וואס דאס שיסט פייער, און דאס צושניידט אייזן, צושמעלצט די אייזן, און ס'איז דא אפאר ערליי.